Mwihanga ryeitu nkoku nyowe mukwetegeereza kwange, okwombeka enju eyokuraaramu esobola kutwaara million nka ataano, enju enungi eyeekuzooka kulungi, esobola kumaraho million nka ataano, ataano neitaano.